Pue neh ihcuac nonamictic, ocachtoh oniquilbi nonamic, mamoportaro cuali, mahcamo matlauana, mahcamo maniechmacah, tiquinpiasqueh pilantzitzih pero matiquiteh, ya quisa <noise> matiquiti maquitemo trabajo para, para titlacuasqueh, naha ua nopilua, yeh noyihqui, ya niquilbia, nictlapuaquilia, nictlaplancharbia, ni, nicatenderoua nochi cuali, pero mahcamo nechmacah. <noise>